Yamtek kulkas gunana eh <hesitation> supaya bisa anna sayur, pe te na malayu tu sayur supaya te na kandolli, dipake kanai daging sepetena mawa ite daging dipandangi isenna to, ka makaddai e ka dipasimpel to, mamalung sapi. Bagianna bete pare duka tu bete yake, <noise> Lana di patamai jo ta e kulkas di annajo freezerna ke sorong bong marinasi tu bete supaya dena namawai, dena na basi. Ke, <hesitation> dianu paraka bongko raka la di patama, e bungkang raka la dianu dipatambu kulkas. E hunamara mi kulkas tenapanu tenapanu tenapanue kande be <hesitation> bete raka, e bungkang raka, iyamti ka bobo bisa duka. Yaki sorong mi tu manasu yake bobo, di bungku na dipatama kulkas, nake di pasenuami to, berkurangmi kadar gulana. Anu to maballung, pattamai raka wai laina wai es, di patamaimi to supaya macakke. Patamaring raka buah buahan, patamaring anggur danakan diulli, patamaing apel, patamaring jaruk, patamaing samangka. Patamaring <hesitation> buah buah kiwi, <hesitation> bisa duka te anu kulkas dipake untu anu bisnis. Biasa raka di pake raka balu minuman, minuman minuman panter, monti, balu es batu raka balu minuman minuman teh pucuk, minuman koka kola, seprait, eh minuman susu, iyarto hargana si masuli <hesitation> si tawinta u alli <hesitation> iyamte kualite timmu masei mi maseu kualite eh <hesitation> kulkas eh <hesitation> yake iyamte a kulkas mabalong nasaba si massaito eh simasai to anu bosi lalling. <hesitation> Tena magatti bosi ki pattamangangi anu anu sisa kande kande sisa ma patamaring raka es krim mabalung duka. Yake <hesitation> anu to iya mi to